A s'dis 'na man a lava l'autra, cuindi a völ di che le due man a s'fërtu l'ün cun l'autra, a s'giru, a s'rigiru diverse volte cun d'acua tiepida o cauda e savun e pöi le punt di di-i dë 'na man a deu esi lavà ëndrinta a l'autra man e viceversa